انا نعتقد باللي الشخص العادي يقدر ينفق <hesitation> حتى <hesitation> المليون، مليون سنتيم، على الماكلة في الأسبوع. وشهرياً بالاك حتى الخمس ملاين، ربع ملاين، ربع ملاين ربع ملاين ونص على الماكلة. إذا كان يطيب في دارو راه ما ينفقش ياسر إذا كان يأكل برا راح يلحق حتى الست ملاين سبعة.